الحقيقة أنه ما جد حسبتها مابعرف جد ايش أنا بمشي تقريبا لكن خلينا نحط بحسابنا أنه مو بس أنا بمشي لأ أنا أحيانا أركظ منشان لحق دوامي فمابعتجد أني فينى أعطيك عدد خطوات لكن لو أنا أحن- نجول مثلا مثلا شي ثلاثمية خطوة باليوم أو متين خطوة ما بعرف.